Há yo yo kikui xa'á xhidina uná iño hora, xa yo kikui xa'á uui kom, o'on hora ko yo servicio xa yo kida xá ditá tiempo ña dikuxa xhidina una hora ku ká xhindokor xa una hora una hora kuxa, reglamentario xa xhininó ko kuini ná ña nguena ki nguini naxa nda uxi uxi uu hora jajaja xnako xhidi na ko ña'a ñadii ku ña modo kuxhi ihá no'ó, nduna nguena nguaxaxando carro tati xando kuya'á nguexhi nguixhin kitxi ña burro caballo pas pas kaxi ñadii ku xa xhininó he tiempo xa'á na modo kueni nga uni ku iño hora kona modo ko nguena nguena kuinixa xaxindiná uxi hora kuininá.